אויב איך זעה אז כ'האב בטעות מיך געזעצט אויף איינעם אנדערש'ס זיץ, אויפן עראפלאן. וואלט מיך גלייך אויף געשטעלט און געזאגט: אוי אנטשולדיגט כ'האב נישט געמיינט, כ'האב געמיינט דאס איז מיין זיץ.